Ana mda nati ana ƙaɓatu ƙari tu garir yane ana zhai sai mada ti ya ɓulada kamya maɗa tugu ƙata antu gah vakwa kutaga